Mori, made ntenep di eda eden <hesitation> ti loa di kadale ba ndai, ndai ne'e mori ato wati mori ara dunia. Be mori kai ndaike wara ku ngarana salfa falsafa mori di nenti ba ndai, aka niki rasa niki daerare na ntau mena falsafa mori dinenti menan. Bunep aka rasa ndai dana mbojo, wara ngarana maja labo dahu, maja pu karawi au au ma wati taho aka mori ake, labo dahupu aka ma ndawi mori, ma ndawi mori re, ruma. Fu'un sera'a mori ndaike mbali aka ruma, au aura karawi ndai, aua aura alum ndaike diloata ndai nciwi ncimi. be, ditio kai ba ruma. Maja, maja pu karawi ma iha, dahu, dahupu karawi ma ihake, bau karena di eda ba ruma sa ra'a karawi ndaike. De mori kai ndaike, sama mena poda kainani, ain karawi ma iha, ain krawi mataho <hesitation> ain krawima ma iha tapi krawipu ma taho. Mu karawi si ma ihare ade mori ede, wara menapa ede di <hesitation> di hukum ade mori kai ake ato pede ndai wausi tir wara ara dunia. Ma pentire mori katahupu, aina ndawi masalah labo cou- cou- cou aja, pala kataho sera'apu mori ra ruku. Aka sera'a dou, bune ara jawa, sarome, rojo dou, na ede ma paling penti, kacoi dou, tabe dana ra tondam ndaire, ta ede nda'i harus, kaco'i sera'a dou ma wara. Ne'esi ka coi ba dou weki ndaim tapi, pala kaco'i wau dou ma kalai, ede. <hesitation> porona di taho kai mori ke, kacoi pu dou, ka deni pu weki aka ruma, tana'o kamboto, ibada kamboto. Edepa ni fu'u na di mori, ibada, tana'o, kataho mori ra ruku labo dou doho, dahu aka ruma, maja pu karawi ma wati taho, ede. Manentisi edere de insaallah ni, mori ndaike caru, tabepun hidi kaim tabe pun dana ra tondam, na caru lalopu kelampa mu mori.